Bon <hesitation> tanguiyé kenbiré khaaro nga nokhou nbéni wokou yéré kharo gnano makha yéré, kharo kou khassou fo gaabe i maranté ni manayeli nko gna yéré. donkou manael kha bé guéni a sou fé siby tokho i ga tini khabila bé da siby tokhonko kou gnani dji dounko ŋa, kou gnani dji goumou, yo i bé ganagni débégoumakhou, kenga gna mokho sou diallo ni gnani wokou débégoumou ŋa yéré. Anga gna khabila sou ya débégoumakhou ŋa a gnana <hesitation> kharo ntangui wakhati nagana kigné, a gnana siby tokhonko kou khirsé ntirindini. a na daga kharo npayi, sélaga kigné tanguiyé, kharo kou i tanganto gnani, i ni tan ini korossiniya. Korossindano gna doura néyi, kounga sikki kharo kou orossindé pour séré makha féyi. Soron ŋa télé wourou npéyi hara darou i da séré séré raga, hara darou darou i da séré raga <hesitation> i sanbélini i ga télé diaro ntouga kharé ké nokho, wali ga télé doliŋou ntouga kharé ké nokho, bon i da séré sor séré raga darou yimé. Wakhati sou gayi i ya télé kharou kou nokho na fouré ŋoutou na gnilé kharoukou pass k wo kou kharoukou kha i khoro gnani bourou. bon ina ini fayi i gana doliŋé bé wori i gana soro béni raga ini ritini yéra, débégoumé nkaŋa i na kha amende. Séli gana <hesitation> founbéni raga kha makha, khanti kitana tankeu, <hesitation> kha gama khalssi ké ya touga, amende ké ya touga. Bon khaarou kounda kigne tangiye igana debegoumée ngana ko siby tokho nko kou khirsé nda adaga kharou npayi wala yimé na dagui fay, kharé bé, ga kigné tanguiyé, ana ra ko débé goumé ndaé anati ahan ké kharé foulané dé a kigné tanguiyé. Débégoumé nati sassa ké, a fayi kan kota féyinténi, anati wathia ké a kigné tanguiyé an parou nkhayi, débouŋa, débégoumé ni faré nkhayi, é a nako tiyabou nko pinada, passk i yana diaman ngoumou ŋa, kou kharo ga gnaŋoda kharo, a kitté tiyabou nko gna. Donkeu i na koŋi finada, kenbiré inako, yélingaranko nda, diawara, moudéry, bon <hesitation> bakél. wala kenbiré wodo kouwagni contact ŋa a fo féyinté nkéŋa. Bon <hesitation> ké <hesitation> ken ŋakhati communiké ntéyi rédio kara do fo tana. assouna mé gni, kota bané i ga da kota kébé ko nanti kharou ŋa tanguini ké koota, assou nda mégni débé sougayi anta an gnankhana tan dakha gna. Issou ya takhounou kata mé, ngada khabila ké bé ko siby tokho nko, bon i yan khaw wakhati ngana kigné, i gada tou nanta assou ri kéta. koun nthiéré gna nguili a na yankha ma, ma agalato dji ké nokho a na sigui kenbiré a na gangoundi a na ti wathia <hesitation> kenda a na ti ina nbissmila. I ganati na, manayeliko ngana djambandi yani kéta debou koutou kou soro nkha na guiri i khana dianbandi wossou na mé gni wona tangi. Bé sou gay a na makhfo laga. Makha fo gni kite kharo kouya hari folo maane fe. Bon onda tangi ma segue wakhati. Lélé soro ŋa douran télé nan daga gnékhé fourou, nan daga gnékhé fourou diaby péskeu, komi gnékhé nkhoulé founbé guéni kho foura, sarani, kati guithiou, wala dolani kouŋa, igana dji ké gana boudé bourou i tanpiniya, i ga binbini, léléŋa séré tani télé i nadaga koun payi koun diabi, founbéni ga kara, i ni gna fékhé bon i yogoni kha i ni gnagna toussala, assouni makhafo gna kittana angana daga kassou gayé a na gnékhé gna gninéyi bon, gana daga, koyé khadi wala koyou fili, ina yila mé gangoundé débérini ta fil, inati a filéyé filandi, wona yilé mé gnini encore. ina yilé a tanguini kho ké mokho bané khadi yo ken pilandi, la plupart ogana tangui onda dougouta, ina dolin goumou ndi doliŋou ŋa télé kéŋa. filandi doliŋou kou yankhana, donc ogana tangui kata wakhati rek, ina orde nkini nanti dolingoumou nkha daŋa kha raya kha doliŋou gnakhandini. Kén biré tangano nkhana ségué. Dolingoumou ni doliŋou gnankhandi bon, doliŋou kou raya gnana kharé ké koyi fili mé diaté. Wala bon i na yilé tini doli ngoumou ni dolingoumou ni doliŋou nthiéguendi khadi wona yila sikana, yo ken thikandi gana débéri kéta, kenbiré kéta <hesitation> a féyé ŋéré koi kenké, séré souga léfi télé tangui wakhati sou alay télé ta gnimé kéta. An doliŋé nga noŋa alaga ndoliŋé ntouga an doliŋé lay gnana noŋa ma khakho ngana kigné; khakho nga kigné ta. bon i na yila inati do liŋou nthiou nan thiégué assou ni doliŋé nthiéguéndi wala diara guéni assouni diara nthiéguéndi. Bon donc wona wona takhou kéta, wona dougoundi ma <hesitation> ma féya ta kémi kémi khakho nkénga kigné ta ina kabandé lo kouwa, ina kabandé léyi donk séréntakha féyind kharo kouya ini ini korossina kéta ma tanguiyé tana gana kigné. wala koundou gnani. Bon kharou kou gana i gada tanguiyé nkégna ko i bé guir diaman ntana wo, i bé guir nokhouwo, inta séré kabana nanti makha yankha anké anta kéfinoy. Kenga gna mokho sou kamma. Assou tanguina béssouyi warssékhé makha, sa dépa sino nta banna, sino yogoniy gnana, gnékhé gnanéya po, béssou gaya a naŋ a nayi a na a na makhfo nkitana mokho bé bon sino nta bana sino yogoni khana gna fonta kiténé wala founbé nda kité anta gobono. Bon toussala yo kenké ana béssoudi warssékhé gna nakhaŋa mé nanti ké guiri ké diamané wala éywa kharéŋa koundou, kharé ké kharé kharou kou ga mokhonbé. An gnakhe ngaa yeyi hari gana gna ma yéré do waoundéya assou ganari, wokou kharo kou ga mokho nbé aranta, i ranta faka, kharoukou khoro gnani nan danguinta surtout ganin ndou sakha foné, a gni kawana, mé woga mokhobé wakhati béy lenki kharou kou kigné tanguiyé indak angana ta ni wara inta kawana. Donk wogagni tanguini wakhati bé yimé hari khara npounthié ké yimé, séré béni ga dioféni, anta gobono. <hesitation>